<noise> A kamata matasa tə nda a siyasa ko yan ba ka ngaləŋ amma a tlə ɗa ɗani yani ma ca kara buɗe ngən kwakwalwa zaar ngai wo ca ngə kuma ka yisəŋ nə ni ngənta dashi man ca kon tə ɗani ngənta kaman ɗya ka wutu to lokaci wani ɗaŋ kə ta mani ɗuni ga ngər won ɗaŋ kə ta wulmi ngən ndən ga ngər won ɗaŋ kə ta wul ngən ndən ko yan kyani ka ngal ma wo vər ngə dama kowo vər ngə cewa kyani ma a kamata mə nyol mə ngal ngə shi gin sabo tumə kare muraɗi ko kuma kare daraja ngə mənen ɗaŋ ɗaŋ mi cim shi ko tə tu gwasəŋ ma ɗa ɗani yani ma ca yel nə ngə shi gon sabo tə ci ngəi mya fu matasa tu siyasa citə ampani ko siyasa nə ngər won me kyau ɗaŋ zaar wo fi bikos kab yalt kə ɗəŋ ko ɗo ca fi ya man nə mulki kə guŋsə ma sai ya cim zaarsə ɗi wo cim padawa wos wo cim ko na iri gyo wos ɗi gya mən angwa wo cim shi ɗi wo fushi tu to ga ngər won ɗaŋ mya su tə fi yalt. kuma tə yani ngənta ta lab ta sən fi to cik kən kya nai nə gon ɗaŋ tə bwa ngə a siyasa kya tli ngər won ɗaŋ ca fu ngə ɗi in ta ka lər ɗi kaman fu yan, uwa wa in ta kaman fu zaar sə wa yani ngənta ta ri ngai mya su a fi mən ngər shi gin mən tsənəŋ gobnati ca su tu mə fi ngə shi gin tsənəŋ ga ngər won ɗaŋ tu wu tu mə fi ngən nɗən to yani ma ci me kyau so siyasa nə ngər won ɗaŋ a mə koi kwaya tə ko dən wa siyasa ngai so kya fi siyasa ba ka nalar ɓədləməŋ har gib dən ya ngai akai ngər won ɗən ka su tə fi ngə mən akwa ngər won ɗaŋ ba ka su tə fi ngə mənəŋ so amma yan kya tlə ngəni ɗa ləɓes kya yel ngəni jan kyan ma ka su tə fi ngə mən ɗaŋ to yan cini shawaran.